Allo, sefo oh? <hesitation> Misy olo izay izy io hitako nangalatry tôbilin'olo ampitagnay aty ky, lehilahy minty, lava, magnano lamba minty ambony ambany sady misarin-doha zay izay da mbola mikotrikotriky an'io tômobily io izy zao fa tegna miavy faragn'ny ze maika agnareo da tratrignareo ambody omby izy.